enn og aftur að þessu ríki og til að ræða þá stöðu sem er kominn upp eru komnar hingað til mín Jóna Sólveig Elínardóttir formaður utanríkismálanefndar Alþingis og Vera Knútsdóttir framkvæmdastjóri

Sameinuðu þjóðanna á Íslandi velkomnar báðar tvær vera við byrjum á þér hversu raunveruleg er geta Norður Kóreu þróa þessar sprengjur og koma þeim fyrir í langdrægum eldflaugum getum við treyst því að geta þeirra sé jafnmikil og þeir segja sjálfir

vissulega sýnt það að geta þeirra

sprengingarnar verða alltaf öflugri og öflugri sú stærsta hingað til eldflaugarnar eru líka að verða betri markvissari

eitt sem ber að hafa í huga líka þó þú getir þróað og sért búinn að prófa eitthvað

ekki endilega að það sé tilbúið til notkunar og að þú getir

geti smækkað

hann komist á langdræga eldflaug en ég tel það frekar ólíklegt

að það sé til í fyrsta lagi nógu

með þessa eiginleika og nógu margar eldflaugar og að það sé búið að setja þetta allt saman og sé tilbúið er þetta er þetta að einhverju leyti

sýndarmennska hjá þeim heldurðu eru þeir að nota það sem þeir eiga til að láta líta út fyrir

stærra en það raunverulega er sko Norður Kóreumenn hafa alltaf viljað vera vera trúverðug ógn við Bandaríkin að þeir hafi raunverulega getu til að gera kjarnorkuárás á Bandaríkin og Bandaríkin finnist sú ógn raunveruleg þannig að þeir geri ekki árás á Norður Kóreu þannig að þetta er alltaf skref og skref í þessa átt Jóna Sólveig íslensk stjórnvöld hvernig hafa þau

brugðist við þessu ástandi sem komið er upp varðandi Norður Kóreu við fylgjumst auðvitað mjög grannt með þróuninni að sjálfsögðu þetta er mjög óhugnanlegt þessi þróun sem við erum að verða

og kannski hraðinn sem við erum að sjá í þessu er er mjög ógnvænlegur að því er manni finnst íslensk stjórnvöld hafa ítrekað fordæmt þessar aðgerðir og tilraunir norður

bæði á vettvangi Sameinuðu þjóðanna en líka á vettvangi í

samstarfi við önnur bandalagsríki í

Evrópuþjóðum svo og líka í samskiptum við kínversk stjórnvöld

stjórnvöld hafa komið hingað í opinberar heimsóknir sem og í samskiptum við

þeirra embættismenn hér á landi manni finnst stundum eins og og rödd litla Íslands í

verandi þetta langt frá Norður Kóreu hafi einhver raunveruleg áhrif áhrif heldurðu að þetta skipti máli að Ísland taki þátt í þessum umræðum já auðvitað skiptir máli að við séum þátttakendur í því að fordæma

svona aðgerðir og tilraunir sem eru ógn við allt mannkyn í rauninni

þannig að það skiptir máli að við

bandalagsþjóðum og stöndum með friði í heiminum það er alveg klárt og það höfum við auðvitað gert þú nefnir Kínverja og Vera þú varst í útvarpinu í morgun og talaðir aðeins um Kínverja hvers vegna hafa þeir ekki gripið til einhverra ákveðnari aðgerða en þeir hafa gert

hingað til eða stigið fastar fram en þeir í fyrsta lagi er mjög þægilegt fyrir Kínverja að hafa Norður Kóreu sem buffer við Bandaríkin nú eru Bandaríkin

bandamönnum teygist alltaf nær og nær Kína og það hentar þeim ágætlega að Norður Kórea sé þarna á milli og svo er það líka það að ef ástandið leysist upp í Norður Kóreu og harðstjórn

óttast Kínverjar

þær afleiðingar að það verði mjög það vill enginn stríð á nýjasta útspil Trumps Bandaríkjaforseta var að tala um það að hugsanlega setja

einhvers konar jafnvel á allar þjóðir sem sem eiga viðskipti við Norður Kóreu er raunhæft að gera ráð fyrir því að eitthvað slíkt gerist eða mun nást einhvers konar samkomulag um harðari þvingunaraðgerðir gegn Norður Kóreu heldur en heldur en nú

það hefur náttúrulega komið fram og það vita allir að lykillinn að því að ná er að Kínverjar beiti sér og í rauninni finnst manni dálítið og maður er undrandi yfir því að þeir hafi ekki

komið sterkari inn en raun ber vitni af því að þeir eru í rauninni lykilaðilinn sex mánaða olíubirgðir til þess að vinna með og öll olía til Norður Kóreu kemur frá Kína þannig að Kínverjum er í lófa lagið að svo er líka mikilvægt að hafa í huga finnst mér í þessu öllu saman manni finnst

snúast svolítið mikið um Trump og það er skiljanlegt enda er hans framkoma oft á tíðum sérstök en við skulum muna það líka að ástæðan fyrir því að við stöndum í þessum sporum í dag að við stöndum frammi fyrir þessari ógn sem við gerum í dag er vegna hótana stjórnvalda og þeirra eini aðilinn sem hefur verið með slíkar hótanir og beinlínis gegn bandarískum stjórnvöldum eru Norður Kóreumenn það hefur ekki verið á hinn

að það sé ágætt að hafa þetta í

benda á að Trump hefur sérstaklega á síðustu vikum tekið mjög sterkt til orða varðandi mögulegar aðgerðir gegn Norður Kóreu er hann

að ýta undir mjög eldfima stöðu ég hugsa að allir valdhafar í

hvaða nafni sem þeir mjög sterkt og afgerandi við hótunum um algerlega þannig og fyrri stjórnvöld í

hafa alltaf gert það þeir hafa alltaf

þróun kjarnavopna á

enda

að gera það ef við horfum eða gefa merki um einhverja linkind hvernig bregðast þá næstu nágrannar

að hálfu norður kóreskra stjórnvalda hvernig bregðast Japanir við hvernig bregðast suður stjórnvöld við ef þeir upplifa að Bandaríkjamenn séu eitthvað að draga í land þeir auðvitað hugsa með sér við verðum að tryggja öryggi

okkar borgara ég held það megi alveg hugsa þetta líka

útfrá umræðu um

ef þeir koma ekki sterkt fram og tala ekki með skýrum hætti þá gætu ríki á borð við Japan og Suður Kóreu hugsað með sér við þurfum kannski

eða eru þeir að ganga of langt

að það sé aldrei rétt skref að nota Twitter sem sem tæki til að til að tjá sig en það kemur alls ekki á óvart það sem Bandaríkjamenn eru að gera og ræða fulltrúa

öryggisráðinu var mjög góð hún kom inn á það sem skiptir máli

það þarf að herða leiðina Bandaríkjamenn vilja ekki fara í stríð það þarf að nota allt sem tiltækt er áður en

til hernaðaraðgerða er gripið en hins vegar hafa Bandaríkjamenn tromp á hendi sér og það er að gera friðarsamning við Norður Kóreu og þá er ég ekki

núna heldur að uppfylltum einhverjum skilyrðum þetta er helsta ósk Norður Kóreu og þetta myndi taka í

allt úr höndunum á þeim að þeir hefðu þá í rauninni ekkert til þess að réttlæta kjarnorku og eldflaugaáætlun sína hversu raunveruleg hætta er þetta að ykkar mati það er

þetta langt hversu raunveruleg ógn teljið þið að þetta

sé þetta er raunveruleg ógn það er að segja ef ef Norður leika þann leik að ögra og ögra þangað til einhver gefur eftir

eftir og segir heyrðu við verðum að semja við Norður Kóreumenn og gefa þeim eftir allan núverandi stjórnvöld í sessi ef Norður Kóreumenn eru að hugsa leikinn þannig

ætli að fara eins langt

geta til að þvinga alþjóðasamfélagið í að fara í þá átt þá held ég að það geti verið raunveruleg hætta á að það verði einhver fyrri til að bregðast við ef þeir halda áfram uppteknum hætti vera ég tel mjög ólíklegt að Norður Kórea muni taka fyrsta skrefið af því að þeir vita halda völdum og halda sínu

kjarnorkuárás á USA þá vita þeir að það myndi þýða endalok endalok fyrir stjórnvöld í

misreiknaði sig svakalega tvö þúsund og þrjú og það er bara spurning hvenær kemur að þeim punkti ég vona bara svo sannarlega sé ekki núna ég held að það sé ekki núna en það styttist náttúrulega alltaf bara Vera Knútsdóttir og Jóna Sólveig Elínardóttir ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna í Kastljós við ætlum að skipta yfir í menninguna en ég ætla að minna á það að Kastljósið verður ekki aftur á dagskrá fyrr en á fimmtudagskvöld

Ari Eldjárn sló í

í Edinborg í Skotlandi í síðasta mánuði hann sýndi uppistand sitt næstum þrjátíu sinnum og nær alltaf fyrir sal Gaukur Úlfarsson fylgdi Ara eftir á hátíðinni

kom hingað annað ágúst og byrjaði að sýna þriðja ágúst þannig að nú er ég búinn að vera hérna í

þrjár vikur búinn að sýna þessa sýningu átján sinnum fimm grínistar saman allir taka fimm til tíu mínútur efnið sem ég flyt á ensku er í raun allt efnið sem

ég hef flutt á Íslandi sem ég hef í gegnum tíðina þýtt annars vegar fyrir erlenda hópa á Íslandi og líka þegar að skemmta á Norðurlöndum þannig að þetta er mjög svipuð tilfinning

til tíu mínútur það eina sem ruglar mig kannski er ef ég er að fara á nýjan stað ég er orðinn vanur þessum stað

finnst þetta bara vera eins og

þegar ég

úti það er eitthvað við það

ég þarf að mæta klukkutíma fyrr

er klósettið og svona í huganum er þetta örugglega miklu svo mikill Íslendingur þess má geta að Gaukur Úlfarsson og Dóri d n a vinna nú að þáttaröðinni grín í Reykjavík sem verður sýnd hér á RÚV á næsta ári en það er komið að lokum í kvöld rétt

eins og Kastljós fellur menningin niður á morgun og miðvikudag vegna landsleikja í fótbolta og körfubolta við minnum hins vegar á að bókmenntahátíð í Reykjavík hefst á miðvikudag og verður setningu útvarpað beint á Rás eitt klukkan fimm veriði sæl